Ny trompetra de zava-maneno tsofina, izany oe arakaraky ny <hesitation> atanjaky ny fitsokanao azy ny feo avokany ary ny fomba hikajiana ny feony de enarana manokana amin'ny alalan'ireo lavadavaka kely maromaro.